Ñy fomba ataoko hamoroñako ñy sinjaky, ahazatsy ahy: -Ataoko avao sinjak'iñe aminy ñy hira itiavako isinjah'azy, aminy ñy hira metimety amine, hisinjahako matetike, ataoko isan'andro, ñy fisinjaha ñ'azy, ñy fanava ñazy, zatsy amizay aho laha bakeo, ka iñy avao ñy sinjaky teako.